Ma sampu ma wara aka hewan ngara na sambariki wara sambariki wara wawi wara karawo pahu sambu kai sambariki sambariki wancu ku samangin na ngemo na ne'e kone lao ta fiko na ne'e kone lu'u aka ilu pahup ra sampun di eda si kai bune bune mode na da dahu kai karawo sampu kain na ngaha ra ngenge sipa ku au ma wara na keha na kaboro ku di ma kandadi kai uma saki wawi mbei mu di ngaha na tari'i kai ku na loaku ngaha wali kai pahup ra sampun tolu mbua hewan ake wancu ku sampun ngaran karawo ngaran sambariki ngarana wawi ma sampu sampu sidoho ake ke wati bade na di made ngga di rawi karawo waur katesam sakali na mai wali ma kento wati si wau paki mu Na ngaha kaboro ku wekin na ngaha nggini ndede rau pa karawo waran karawo akiba wara kai ma sampu karawo wati loamu di hori mpoa harusi di wau mu sambariki rau wancu ku ore wekin wara kai sambariki ba wara ma sampu sambariki mpoin sabua wara sabua mpoi dua mbua wara wali ma ore wati wau di kampoi ma kampoi si sia doho harus karasom au ngge'e kaimu ndede wawi ma ntadi si wawi sama labo ntadi mu panyaki wawi ngaha na nasambarono na kalija kai ku lain pori ngaha au ra mbeim pajamba pajamba ra ta'i kai pajamba ro lapa ma sakina ngaha ba wawi na keha keha ku sambariki karawo wawi ma paling sampu mena warar isi doho re wara <hesitation> wara mai kaiba ma sampu Sampu sampu mena na wawi sampu sampu na sambariki sampu sampun karawo wara sampu wara kai na sampu ndai menam ma karaso si aur karaso mu wati di ma cecim ma ndede aina ntadi ma sampu di mai ka ba sarusa wawi ku ngara na wati bae ngaha ti bae au rawi na karawo wancu ku tele na kanta mu lu'u ntene pa ncora na sama labo sambariki ngaha baka mu ngaha ncoran pahupra sampu sia doho wati fiki kaiba bune fiki ba ndai ba manusia ndede waupa hewan ede cua karaso loaku ra raso ro do'o kaiba isi doho ede ma sampu